आमतौर पे नाश्ता आराम से बैठ के करे के चाही, लेकिन अगर आराम से बैईठले के समय न हो और नास्ता में कुछ फायदे मंद चीज खाए के हो, जौन तुरंत उपलब्ध हो जाए ता ओकर कई विकल्प बा। फल और सलाद सबसे जल्दी उपलब्ध होए वाले और बहुत स्वस्थ विकल्प होले। फल के जूस भी पियल जा सकेला। दूध और ओट्स भी एक बढ़िया विकल्प बा।